Gny demokrasia zao ny hevitsy ny maro an'isa roy <hesitation> eken'ny <hesitation> kely an'isa, de gny vitsy an'isa amzay zô lasa ma- magnaraky an'ny maro an'isa fa ny hevitsy gny vitsy an'isa zô tsy rambesin'ny maro an'isa de lasa magnaraky karaha finjaitsy magnara-kofehy avao zô gny vitsy an'isa.